Bueno na cachi jihna ndu nuhun gahan yuu entrevistar yenahan yenahan chi ndioo yendi yedni televisión naan yequi ndahvi radio ndehi serenaio ndioo mee te via ni ndoo te landa nacio nde ni televisión te ndu ndehe ian ne ndu a tu nio o na mee celular io nda gachi guee ni coo mejorar ni coo internet ni coo yoo nda gachi yee posibilidad namee landa nahan ndioo nda nee ndenu landa naa.